عادة آني أشتغل حواي أربعين ساعة في الأسبوع, أما بالنسبة للإجازات باخد حوالي عشر لخمستاعش يوم في السنة, وذلك حسب حاجتي لها, ووين أكون رايح, آني أحب أستغل إجازات السفر, وللراحة والاسترخاء, وخاصة إنه أحياناً الشغل يكون متعب.